कॉफी जेची माका वलख असा ते म्हुटल्यार लाटे, कॅप्पूचीनो, एस्प्रेसो, कैफे अमेरिकानो। फ्लॅट व्हाईट, कैफे मोक्का, कोर्टाडो, कोल्ड ब्रू, ब्लॅक कॉफी, आईस्ड कॉफी, फ्राप्पे, कैफे मॅक्कीयाटो।